Le izy ara-dalàgna fa arakaraka le biby tariminao zegny, raha biby ôhatra akôho, vôrogno, amboa regny tariminao de zegny mbô hita hoe afaka miara-monigna amin'ôlo fa ôhatra ndraiky edy bibilava no atariminao amin'ny tany misy fôkonôlo, bibilava zegny tsy fiaraha-monina amin'ôlo na mba hely laste fa mba raha le tompony afaka miara-miaigna amiôlo zegny itarimigna fa tsy karazany jiaby tiana tarimigna zay.